Nëse osht hera e parë që jom tu shku n’francë si turiste për ni javë, kisha kqyr nihere kohën qysh osht, a osht koha e nxehtë a e ftoftë. Nëse osht koha e nxeht’ kisha marrë tesha sa ma t’thjeshta edhe ma t’holla. Kisha marrë fustana, kisha marrë shtiklla. Kisha marrë me veti aparat për foto. E kisha marrë ni guide për ven që mos me hup me hup. Kisha marrë internet ekstra edhe kisha marrë kapela.